सर्जिकल मास्क खास करके आदमीक मुँह और नाक तोपके रोगको संक्रमण फैलनसे बचात हए । जाको खास उद्देश्य कहेसे संक्रमणको रोकथाम और स्वास्थ्य सुरक्षा करन हए । सर्जिकल मास्कको प्रयोगसे तमान फाइदा होतहएँ जैसि: भइरस और ब्याक्टेरिया फैलनसे बचात हए । रोगसे सुरक्षा और संक्रमणको जोखिम कम करत हए । सर्जिकल मास्क मुँह और नाक भितर हानिकारक कण प्रवेश करनको सम्भावना कम करत हए । यद्यपि सर्जिकल मास्क संक्रमणको पूर्ण सुरक्षा प्रदान त नाएँ करत हए पर जासे सङ्क्रमणको जोखिम कम करन महत्त्वपूर्ण भूमिका होत हए । विशेष करके सार्वजनिक स्थानमे सर्जिकल मास्कको प्रयोग गजब उपयोगी होतहए ।